في يوم مليان بالعواصف جت سفينة غريبة على الشط، فالناس جم يتفرجو محدش لقي حد جواها. لقيو بس خريطة قديمة وصندوق مقفول. فدخل ولد صغير فتح الصندوق لقيه أما ينور وسمع صوت أما يقوله: رحلتك هتبدأ دلوقت.